He ʻelua oʻu manaʻo no ke kani o ke poʻi ʻana o nā nalu. ʻO kekahi manaʻo he mea hoʻomakaʻu kekahi manawa. Ke poʻi mai nā nalu nui, he nākolo ke ʻano o ke kani a he leo nui nō. Ma kekahi ʻaoʻao ʻē aʻe, he kani nahenahe. He ʻowē nenehe paha, a he mele hoʻohiamoe ke lohe aku.